Pues sa ni nlaa pues re nac chilone nlaa par canu pe na nu lat ni mas ru nlaa por ejempl sa nes pariet re de re par saluish par nes pariet nes camaron hui hisiet nac ni maru nan laa roc nac ni masteru nlaa que losa re roc narashi asta par geish beñ tigaldi cuentis sa len pur len yishtu ra- ra beñ roc porque ne tanta sa ni nan laa roc pur llu a <hesitation> pur llu llishe rap ra beñ roc tigal bap beñ llu sac tanta sa ni nan laa roc lla par canu re rsieñ ne nlaa hui lac ti nac re par rec nu ah te cashi bied te beñ nes pariet re llal rac nal shi re hui osh re nan laa rchilone pe ru nes pariet nac ni mas ru na ni nlaa lla la llal nal rchilo shi re lla nusa te lleiche la sa smash rec hui roc por lla nac roc roc sol nal sa roc sigac beu a <hesitation> diembre enero shiral loniga por nic tira beñ che loni sigac tan ta sa ni nal re chin guca seiñ cashi por seiñ nac beñ chic ne. Shisa mod se beñ loni pe na chic fuia chipa sa nal hui ni la par chishi lola tigal di de plan nal vay bee doshte rsiane li ruñ ne templar nia lo masa sa neep callela cuantis casieñ gac beñ gop dosh huia salara banga ba- ba bia ra banga lach ra banga vay sic tal ves chic ruia vay mas nal la ra banga ca lle sa cervez lla beñ pues ti beñ guñ guant sic lla por nic cat te lleiche nal- nal ne reiñ-reiñ clima nac cad te llei nu ne lla lat ni nac lla lat nac bajo pues lla sa larashi riet rashi re sigac cos sheeb rashi nlaa dosh re si gac con por nic cat te beñ la ni nu pues ria beñ clima steiñ beñ sa nac san pedr re nal sa la te llei san pedr iah nes mish rnila sigac- sigac nal sa roc com na larashi ba biarashi lach rashi sic na shinic rap ra beñ cat lat ni nal pues sa- sa re ni rsu ne nac doob- doob nac ni clim nlaa pues lla lat ni nac sa nal pues ba nan beñ shinac cat te caro ni nu beñ lla bal doob chu shi lat nal pues sheta di. Di doob gac sac roc pues lla pues por nic nac cat te caro lat nu beñ reñ reñ nac ra clim steñ beñ.